ia, izy kô aminakà edy misy tsara sakafo mampitombo angôvo. Maromaro zen̈y irô io karà ataon̈y ery antody e, karà ataon̈y persily misy misy zen̈y izy io fa misy koa zen̈y izy aha- aha- aharoaro fa tsy izy zaraiky fo mampitôndra angôvo, karà zen̈y.